Ia, brôsin'ny fan̈eva zen̈y miramiran̈a pain̈y fo. Pain̈in̈ana fan̈eva aviô an̈adosoan̈a raha mirekidrekitry amy fan̈eva mipetapetaka amy fan̈eva. Koa fa elaela tsy mipain̈y in̈y zen̈y misy raha mipetapetaka. Aviô koa fa misy tsiko, azon'ny tsiko zen̈y menaka amy fan̈eva in̈y mipetapetaka. De an̈adosoan̈a izy in̈y zen̈y brôsin'ny fan̈eva.